जैविक खाणू उं फसलों और पशुओं से मिलदू। जैथे जैविक तरीके से उगै जॉंदू और पाले जांदू या मा कोइ रासायनिक उर्वरक कीटनाशक उपयोग नी करें जांदू। गैर जैविक खांणू उत्पादन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग किये जांदू जू पर्यावरण कू हानिकारक हूंदू।